پکشی جب بھی اسے انڈا دینا ہوتا تب وہاں ایسو اپنا گھوسلا بناتا وہاں اپنا گھوسلا ایسو پیڑ پہ بناتا پیڑ پہ انہیں گھوسلا بنانے واسطے پہلے ایسو جو چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہاں جاتا، اڑکو اسے لیتا، اور ایک ایک ایک ایک کر کو جماتا رہتا پیڑ کے اوپر پیڑ کے اوپر وہاں ایسے شیپ میں جماتا کہ وہاں گرے نہ اور وہاں گول سرکا بن سکے جس میں وہاں پکشی ایسو برابر انڈے دے سکے، اور اس میں اس کے بچے بڑے ہو سکے اس واسطے وہاں ایسو جہاں جاتا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لکڑی پودے سونکے مضبوط دیکھو، اڑکو جاتا اور اس کو جمع کر کو آم کا پیڑ ہو گیا، بڑے بڑے پیڑ ہو گیا، وہاں جا کو ایک ایک ایک ایک کر کو جماتا، پیڑ پہ ایک گھوسلا بناتا گول سا جس میں وہاں انڈا دیتا اور اسی میں اس کے بچے بڑے ہوتے